hoo kaar gudioo kass kubeet muu kaar dikech kas kubetaa anan yedeen karr dikech kass kubedaa edaan .kaar gudio kiless hinjiruu woyya tee didit hiiafetuu dandetee duub baree akasii suun dandee kass hinkubeduu kaar dikech woan atin feet hindargetaa, shida hanaa woan birii hinkabduu.